Ошхонаи Зеландияи Нав омезиши таъсирҳои маҳаллӣ ва ҷаҳонӣ аст. Он бештар ба маҳсулоти тоза, мисли гӯшти гов ва баҳрӣ тамаркуз мекунад. Хӯрокҳои онҳо содда ва табиӣ буда, таъми тоза ва фароғатбахш доранд.